<hesitation> xi rníe n'ga, na ni rzeny lanyí g'yec'gia na ra dany xtenën, ra cualquier luguary dany, líe ni mbany rate ra cuàn, ra anímahl, rate ra, maz bicwé naramaa, maz broó naramaa, primer te ra dany rzeny lanyí g'yec'gia, primer ra dany cun n'ga.